اكثر صوت يزعجني ويخليني ما اقدر انام اهو اذا في يهال يصيحون صوبي يعني وبعد أصوات الأجهزة نفس مثلا الغسالة او الخلاط وجذي